أكيد طبعاً الفن له دور كبير في مجتمعنا، الفن له دور كبير في تحسين المجتمع هو زي المرآة اللي تعكس حياتنا ومشاعرنا ويساعدنا نفهم أنفسنا و كمان يساعدنا نفهم الناس اللي حولنا بشكل أفضل، كمان الفن بيقوي الإبداع والتفكير النقدي وبيجمع الناس من مختلف الثقافات وبيخلق بيئة إيجابية.